<noise> Tena zava-dehibe amign' ain'olombelo gn fahasalamà. <noise> K kaha amiko izany, ndre ino gny fomba ampiasategna mba hasalama; da ara-dalà vao zay. <noise>